كل شخص فينا يحب يكون <hesitation> محترم بطريقته، أو محبوب، ولكن بالنسبة ليا أحب أكون إنه الناس تحترمني أكثر من إنها تحبني، أنا كشخص أجبر العالم إنها تحترمني بإني أتعامل بأسلوب محترم، ولكن ما أقدر أجبر العالم إنها تحبني، <hesitation> تحب شخصيتي، تحب أسلوبي، ولكن أقدر أجبرهم يكونوا محترمين زي ما أنا محترم.